لو قدرت أغير شي واحد بالماضي لأرجع وأغير قرار واحد خلتني أندم عليه القرار الذي كان سببا في خسارة شي غالي علي أو في جرح شخص أحبه، ليش هذا القرار بالزات؟ لأن بنتعلم من أخطائنا والتوبة والإستغفار هم مفتاح السعادة، ولو غيرت هذا القرار كنت أعيش حياة مختلفة تماما وحاليا كنت سأكون شخصا أفضل، وطبعا كل واحد فينا عنده قرار مختلف يود لو يغيره ممكن يكون قرار صغير أو كبير لكن التأثير الذي تركوه عليه كان كبير.